सेप्टेम्बर महिनाकि बारेम सोचतपेति मोके वर्षाकि अन्त्य, मौसमकि हल्का परिवर्तन और शान्तिपूर्ण वातावरणकि सम्झना आत हए । सेप्टेम्बर प्रायः गर्मीकि अन्त और ठन्डोकि शुरुवातकि महिना हए, जहाँ तापक्रम कुछ कम होतए जात हए और प्राकृतिमे नया जीवनकि संकेत दिखात हए । जा महिनामे किसान आदमि बाली काटके, भितर धरत हएँ और खेतीके ताहिँ फिर जा महिना महत्वपूर्ण समय होत हए । सेप्टेम्बरमे प्रायः थोरी शान्ति और ताजगीकि अनुभव होत हए और जा महिना तयारी और योजनान्कि महिना जैसो लागत हए ।